leddi Saudi Arabia ni leddi Arab en un ɓe ɗon mari nyamdu sosai ha pelle mai amma ni ɓe wala rema ha pelle mai ammani ɓe ɓuri nyamugo kusel, ɓeɗo nyama kusel sosai, ɓe ɗuɗai marugo liɗɗi bo ammani ɓe ɗon nyama dibino sosai, ɓe ɗon yiɗi dibino, ɓe ɗon yiɗi ɓikkon leɗɗe ma sosai bo ɓe yara shayi sosai.